Ia, misy tan̈àna areky nosy areky zen̈y misy harena kay. Za zen̈y nandeha nahita izy io, <hesitation> afara ny zen̈y zen̈y mivolan̈a amy ny olo maromaro zen̈y za. Fôtiny tanàn̈a io baka fa sô efa kay. Ke mivolan̈a zen̈y za aty hoe misy raha karà zen̈y tsô fo misy olo koa zen̈y tia andeha, na mety afaka andeha andeha angala harain̈y. Harena io zen̈y beka zen̈y mba misitriky zen̈y tanàn̈a tsy haraina ity zen̈y.